باش نغسلو التلاجة اول حاجة كنحيدو البريز من الليل كنخليو التلج كامل ادوب من بعد تنحيدو كاع دوك بلاستيكات اللي كاينين فالتلاجة نغسلوهم مزيان بالتيد و بالصابون و بجافيل و كنخليوهم انشفو و من بعد تنمسحو التلاجة مزيان تنديرولها شوية الحامض و شوية جافيل و نمسحوها و نقيوها و نرجعو ليها كاع البلاستيكات اللي فيها